जब हम कनाडा के कल्चर का बारे में बात करताये तो हमे पटो चलतिये के कैनडा को कल्चर जो है बहुत से कल्चर और परंपरान ते प्रभावित भयो है। जैस के ब्रिटिश और फ्रेंच के कल्चर ते ब्रिटिश और फ्रेंच को कल्चर कनाडा के कल्चर में बहुत पायो जन्तुये। चुंके कनाडा के आदमी आधे ते ज्यादा जो है ब्रिटिश ओरीजिन के है कनाडा के कल्चर में बियर और दारू पहलते ही रही हैं, माँ बियर और दारूये पानी की तरह पियो जान्तुये। कनाडा में एक कॉटेज कल्चर होतुये जैस के झीलन पे जायकेइन अपनी कॉटेज पे आराम ते धूप सेक्यो।